Don mum bu ga tee ka da'an e nemee bu mandon boo ree mii'an ba woo wa'an nan ga pat jee ma nee goon boo pee tu e yeen su'u neusi mi'an wuk kan ga komai yaa wee nan e nak e sat saa den nee ga ka ku wuka sat den goo so wee gam mee mii, mii, woka soo wee saren wee so ga mii ku nak kan, mii a ken goo dem gee'an ga pen yari sem tem wariko dem ga'aa tee komai ma koo jereni nebu pee ko an da nee bara den ma neran woo gam mum so an nan- nee sai a tunen sat kee a ga men so a tunan neden saa kee a yen bum wee jeren pat ka dem ga'an pat su'u a semen nya gka jum ka dan wee a jeren e ga'an keu goo ne dom ma pen don ma naka ne gu'an so pen don ka ma ree gu so a tunin kee pen kee don a kane kon tog-tog ben de mee ne wa gonsi goan, gonsi an e go'an waa gun-gu'ng bee pat gonsi nooni been sen pat am ma ne don yee kee ka gee teso teep kee ka ge'an teso teep ke ka minen bee gohin teep ke ka tee ke ree go'un teep ke ka minen penan e jan. g juman ma kee nee gu'ng pat e no ni seen pat guu nooni den bee woo gu'u den be nooni seen pat gon- gon bee amma needon yee kee ka ge'an tee sou. Ko mai ya waa a juki ga ya pat be noonisen tuunoksa wee ma bee noonisen wee tee a tee ma nee den ma tee a tee den maa ree tee amma go'an logk ka wee ga tee to'unoksa da tee soo e wa pendon jum wee tee bee bat isi been wee ma baat isi bee tan ya'a bee jang penee tim gu wee man jan'g penee tim gu e pakee ta'a amma nedon yee kee ka ga'an tee soo tep kee ka go'an naken been seen wa too dem ga'n tee ko ma pat sai a seren e man don dem peri don wee mii an bee nee tebe sai tenen serin so amma nedon ma yee ke seran dan te soo e nya ku seran ma a kee yed den so sai gu'n nak penan ma semse ko nan-na pen da ma pat pen da ma damuwa dem ga'an tee ga pen nan-na a naken nan pat penan nok ma naken a na ran penan nok sat vee ran- ga pat su'uandaran ku nek som goo da sam su'uandaran ku valla tee kaa dan nebu da nan e baran su'u daran ku valle too kan ma pee jam woo bu a poken jam e penan maka ran ko ma pat a teben e tee'an amin.